U ama chaan lu lakgskgalala mat ama chaan lha lha lha to kgalhi ama xmalana ama chaan lhatixa ti wani kawau kaskujt sini que uxla ama chaan maxtin tataya xa taskuj tamamakxtimi kawau tu xa natawa porque akatun jala ja la tataxtokga kawau axni min sayin i pus lakgskgalalg xa ama chaan taan taputsa maxtin talakgo ta tamaxtimi tu- tu xa na tawa axi kawau ja namin kilhtamaku axni lha- lha- lha katitamaklha tu natawa pus uxa tsama chaan lakgskgalalh chaan wixa tsutsokg chaan wino tu lakstina witu laklank tsama chaan pus max nust na ekinan kililatkan chintsama chaan <hesitation> na putsaya tuna waya na mastokgwiliya porque ja katsiya ekina kawau tu- tu kilhtamaku ja jal katitoana tu na maklakaskina nanutsa no ekinan na- na lakgtsintiyaya chi wani ta taskuj tsama chaan chaan apesar tsama chaan lha ti ti wani ama ka- kapit nintse katlaw ama kaskuj sino que lakskgalalh xa tsama chaan taputsa tu- tu natawa tu tamaklakaskin.